पानी की कमी खाना के संरक्षित करण के लिए सहायक होत है। क्योंकि यह उन परिस्थितियों को समाप्त और कम कर देत है। ताकि बैक्टीरिया फफूंद और खमीर पनपते हैं। तो वे मर सके जब जब भोजन से पानी हटा दाओ जात है। तो सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह पात आए। उनकी वृद्धि धीमी हो जात है जिससे खाना लंबे समय तक चल पात है। पानी की कमी भोजन के लंबे समय तक खराब होने से बचौत है। और यह एक अच्छा तरीका होत है। यह माइक्रोबियन ग्रोथ को रोकत है। ताकि भोजन को गुणवत्ता और पोषद को भी बनाये रखत है।